Mkó ámi ntóyóké ná ásé nnémé mién ésit ádé, nághá nké déhé étók-étók, má kaa ufók nwèd ná isibiom ákpók ikaa, imányung imá k'iwéd mkpó imáwéd iwéd, iwéd. iwéd, imi-imi bén inyóng idihé imibén akpók ádé ibióm ké iwód, imibióm akpók ádé k'iwód ukéd mkpó sé ikinyung iwéd ké ákpók ádé áchóhó ibidigwó ufók, ákpók ádé k'ibikámá isi wáwád, usughó imi-imi nám, imikáyá, usuk mkpóukód áyid ákpóhó ámáhán éfud áffóng áyid átibé, ágwó inàmá utó mkpó ádè nkutó ábá idáhá'm sé ntók ntè mmé ntókáyén ánàm so ásé <hesitation> nném, mmésé nchák ké ámi ké utó mkpó ádé ké mmá kud ná éyó mfin ámi ánuk ádibá.